A sik ka chaln ia a chumgimek ngo, de ngia drem ngia thet sa ve se met kama selamerki ura ngbes du chule ngo diva ngu ma nik kama ithangn ura chlan cha ngua thet sa ve ngu ma chlan cha ngu ves kama dul, du ngu ma ura ngua ves ngu ves ka dul du ngu ma, nguma ngo thu nget diva chule da chama chuleska cha thong <hesitation> be duch chengi de chule da amar ngo. Daka sik ka ngbes, da ngu nak kama a ma thang ma muli diva sik ka ngu nik me nget du chule de amor ngo. Daka sik a ngbes de chule de chlan a vik de muchaves chenechas pem ngo ura menecha ngia drem chencha chenechas pem ngo da sik abes mamar chia ngu na met. Daka sik ka ngu ma ngu ves kama dul de ngo thik kin nananas de mamar a mar ngo ura ngu nik kama ma kuenen da mamar cha a mar ngo. Daka sik ka ngbes da sik abes, dasik ambes mamar pecha ngo cha ngu na met. Mamar cha chule ngo de ngu ngunip ura ngua san na. Mamar a chule ngo ve va vet klan de a sik abes mamar pecha ngo ngu na met save sevet kama let urva ngo na met sa chonea.